באלניסבה לאקטאר חאג’ה ח’אס תקלב פ הסיארה קבל מא תש’ר, היא אלח’יקל דיאל הסיארה ואש פיית פ חאדיתה סיר, ו אלארקאמ דיאל אלח’יקל, ואש מזורין ו אלח’אקיקיין, ו אלמוטור כי דאיר פ אליאטה דיאלה, ואש מזיאן באקי פיה אלאזראר ו לא.